Ghi ngilmuti Ghinshin nu kwafa, dinnan bu muna cinau, Sai gha ghu umi dinnan Juɓɓun boni wit ya daɗo han wuyanu Sai ya ƙiƙƙima, khin ma Aʒare be’e gha ya ƙiƙƙima garan ma a buja hanu Sai wi davani a ƙiƙƙi mun, a ɗi va Unjikhi wa ƙuwa? Ghi ɗi na munani kam, Sai ghi di <hesitation> wan gwamani wu sina yan tiru hi bilthin ghi U’makhi Vuwa? Ai ɗin ai mun ghi sinaa, Sai ghi cami lthavani ghi bughy jarhina ghi bayan Aʒare to maɗi, maɗi, aɗi, can ai ya fakhi di ghamani, ya ƙiƙƙi, mu gha ghu ʒayan wai ba nginwi ghi buja ya nginsin, gha ghu buji nginaniSai <hesitation> muni Jin ni ɗi kakangai ashe ta gari bu <hesitation> canna, ya ʒhi ta faka ta ngula Irin naghun ta caana hi davu wi yayi nan, sai a nahi kurɗi bu ya can, a t’aya ma yani bu ghi ndaka khiya p’aa Sai a tsighi mu a ɗi. <hesitation>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 Gha ghi hali yan rivuna ghi bayan Bauchi, muna khiba Bauchi ghita cinau sai ai ɗiya ai ba ƙam to mun ga ghi sinaa ta kannu, Sai a ɗayan va, sai wi a ɗayan va a ghani dai wu ndaka can bu Vya shivun ɗi nan yan ghumuna ghi ndaka cikawi, sai ghi ɗi to gyishi, a khiyi mun a t’ayi mun, ta t’ayuni sai nayi a Variya, U'njikhi wi faka gha sai ɗiya ghi fakau, kwakwu kanna, kanni ta be gwan wa nawi, sai Wunasi dimidimi ci Variya, sai ci ɗi va baba, ghani wu ndaki ghi cana Inji mama wa camu kurɗina ma laya khina dinai, to sai ci ɗi ɗi kwanʒakwai, sai ghi ɗi a’a <hesitation> gaara, ɗawa ɗa ngula yani danana, In ya so wa vari wa ga bujan gha a biti a gyiciya Sai a nahi niya labasana niya tumatirina niya menene har khin gyidai, sai a variya adi Va Unjikhi nʒunu ba wani gha? A a hi nʒunu mun ghi wu gyishi mun caba ghi kuʒi P’iyatiʒi gwan ghi fakhiya a digha to ta be gyima Sai daga <hesitation> matakin ni masir Sai a t’ayi mun Juɓɓ. ca baghi di gha ɗayu shabiyu hi ndaka ga rubutu takardai, amma t’awi <hesitation> gha wa cayan ca cina’a, ai ca ghi cani nan ba muna fukhitau a ɗi ghi c’uwa khin lthini, to wuna cini ca walai ɗin caba gha kuji Va Sinna gha cinau <hesitation> Ghinshina baya wu kwanya, cini ca walai ko ghaʒi ba gha tini, sai munu ghensa munu ghemsau munu ghunsau din subu sapuri kurdin di <hesitation> te’e kap sai ghi fakhi ghi sasapi lthin, gha ghi sasapi lthin mun gwan, muna civan muna ɗagu gwan <hesitation> pakani ya sina va <hesitation> Ghinshin gwan bu cahun mun gwan can bu can, Sai wa kuʒa tani ta ɗaa u can tati kusiya <hesitation> ya can Juɓɓ, to ciran be maahi ghi U’miya ya t’ayimun mata kin ni sha biyu, wunai ga dole mun ngilmuti Ghinshina, daga di’i mun taba bahiyi Vamun ɗa rubuta. Va va wuyani baya ɗaa promotion umm-umm mun ghi taba rubuta-kayu, har ghi bayan matakin ni goma sha Hudu babu bu ɗa va naltha, matakin ni Jubb boni fudi be’e mun har ghi U’mi ritayai, ghi Sina Va mun ɗa rubuta kafin ya daɗan miranu umm-umm to wunau ga ca wut daga di yani bu har munga miya ghi ndaka ga tawaa, Sinni tani ga har munga miyau ghi ndaka tawusu, Ghinshina ai gyisha Layasi, amma wulthasi har gwamana’a ma U’ma khin lthini ghi ngilmi.